nju ke re ejon re ke naā. mi ko mfima o ku ne, re ke abo ru be n̄no yene nu lor ru, nju ru ko ne ka ju. re ki e ne ne kara nunu nu lor nu ju wen no ma nu, bi nju mur na ra dar, nga fima or ne re ka gbo o mur na ra de-n, agbo nur na ra darn re ku a wiya yen agbo nur nu a de-ne re ku ju laru yen, agbo mur ru a de-n re kur ju o ku alu oton nju re kor ne keju re ke re ke re gbo gbo efēeí oso, odor be nu re ka elabi lor so nuyen ba da m nure banseyi, re ba labi nor ni arni, wen si na, na ra enu wen, e dor be nu keke e labi wen, be nu ke ka ns sie enu re ke na si be nu re ka na ewen ni, o ku re ke ju o gu re ju re bela bo do ni bo ku re ki fima, wa fiya mur ru be mi e dor wa be kpa re jima jima okur ton ni re ke ba gbo eo obari, o ku re ba gbo epo obari, oso kayaba, gbere ko nsan kpei kpei obari na yi ko re yen ko, mme e chaā epo ru obari be ene odala o yen o yen owa gbo o char epo. ru obari oso npio yo be ene dala e oyo yen yon ni obari ka chu oyaya wen ho ra nēē or ne reke gbo or cha epo ho re ke ā yen tor. re ebo yo yi o nēē reke a gbo ocha epo so yen a mī ma fima we-l. ti mo wa o kur ke be lare bodo nsi yāā be kbe. ē j̄on wa ba wen cha ā e fiyna manu baā do we-l be kb kara kara bāa ntor. sī n̄no nu e lor ba ru. ku kēē bāā gbo epo obarī oso ye ba. o ku yo ni re ke baā gbo ebo ebei inn̄ one ka gbo epo obarī oso yen. ka labi e-bo ebeī we-l. re ba e a dēade re ba de ngarī. re ba de ngarī enu ke mo. be nure ko labi yeni e-nu ke nasa benu re ka labi yenī re ba wen ru re ba lorru. nn̄o bi j̄u okur ke fiya moru wel ni ej̄u ku leya o ku re na wala o leya. okur ke na wala o leya be kpa ra okpo si obari. oso ka ra bāā o inn̄ tīte. na sī si ya bere re e-bo ebei lor oton ej̄or ba si-si ya bāā daā e-bo ebeī lor ku ke ka kpe pa. be kur yo ni re si ya be kbe oku ki fima nj̄u yeba. ej̄o ye ba. efiya moru wi tor we-l be kbe o na na nu ye ba nfima. gbere ru ko e ā obari be ka do ebeī re j̄u ya bai ni nj̄u re bala no aī. biī nju re fima be tor we-l kpe ni